gaskiya' a waawi shuɓal, 'kullum' a ɗo hoosa shuɓal bongal jotta laaru ko a hoosi ɗo ɓuri jee komay booɗugo a anndi kare soosay wallaahi, boɗi soosay a waawi shuɓal minfu suɓanam le